Drom gena ena gahi dihuru gena maha ngone so tolo ena sema mafu, bolo hate rasi ena sema madihuru, anggena bato kalo ena sema doya garamoi ge, ge ma madihuru lamo ua, ua se ena sema sema ma doya garamoi ua se ngona tolo ena, sema mafu bolo so cako ena sema hate ge, ge ma madihuru lamo foloi